Agogul oo wam benan ta ba'athir. Ta ba'athir man nuban nwagogoman agogoman wawan hola wakati. Ta ba'athir man wala banan ta ba'athir wati. Agogoba'athir man lusini, sotiri. Agogoman wawata hola wakati.